Los cangurus son sonaus delas sus patas estraseras enormis que les premitin de saltal comu rehilaus i movel-si mu ligerus. Amás, tienin una talega nel vientri ondi llevan alas sus crías. No sé si aigan cangurus ahuera d'Australia peru me piensu que sonin liquiamenti de pallí. Tamién es verdá que no me sona de tené-lus vistu enos zoológicus assinque ara no estó ciertu de tenel vistu angún canguru.